<noise> No ngaɗirta salad labbo. <noise> Keɓa a yaba maɗa <noise> tacceɗe fa ɗe laɓa, keɓa albacci, keɓa timatirma, <noise> sai keɓa chondi. <noise> Keɓa chondi fulawa ɓawo anandi lumo maɗa fa wodi e liɗɗi <noise> ma tacce ma boccoɗe. Ko cuttuɗa e majjun fa a wawi waɗirgo sai lawa fa woɗa. <noise> Ta labi keɓa bafi chondi fu e focci weɗego fu ngatta jonga irantira a tawan salat ma waɗi <noise> fa woɗi fa e weli nande. <noise>